Segämini kapp tulõ kõrda tetäq. Võtat as'aq vällä, osa viskat ärq, osa panõt ilosahe unikihe ja sis panõt tagasi ilosahe kappi. Või-ollaq mõsõt määntsegiq as'aq ärq vai, vai parandat vai, a osaq tulõvaq ärq ka visadaq. Niimuudu saa kõrda.